E nder golleji wala gollal ngal gollar mi hande <noise> to ɓuranmi latango miɗo wawi miɗo nyemi ko ɓuri <noise> nyiddi. Wadugo ɓade illa ndesemaire faa tone nyiɓa faa tone dari faa tono nate gineje kone waɗirte, e noy ne darorto e tono fu iccata e ko waɗe te nder ɗun. ko nyame to wale to haji fumtete fu. Gollal fu latingal miɗo ɓuri wawogo hannde kal ngal ɓuri wawogo.